أحب أجضي يعني ليلة في خيمة على قمة جبل، المناظر راح تكون خي- خيالية وخلابة بعد، والتهوية حجت الجبل بتخليني أحس بإنتعاش والهوا شلون يجي ويحركني، أما يعني الجلعة فهي تاريخية ومرعبة يعني فكرتها نفسها مرعبة، يعني مبنى كبير ويشاهق ف <hesitation> أما الجبل يعني يطفي روح المغامرة فيني.